Ntyjameiiⁿ ntyja tsjoomyâ cwilue nnꞌaⁿ na ndyuaa na mꞌaaⁿyâ joonaꞌ ndyuaa ꞌndyoo ndaaluee mayuu na ñjaaⁿ yuu na ja macꞌa̱ⁿya ndaluee nnda̱a̱ nncwjeeꞌ tsꞌaⁿ juunaꞌ naquiiꞌ chaꞌ na ñequiee hora ee matquia waanaꞌ ndoꞌ matseitiu jeꞌ na majoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na machꞌeenaꞌ na ndyuaa na mꞌaaⁿyâ chaꞌtso xjeⁿ jmeiⁿꞌ joonaꞌ chaꞌxjeⁿ xcwe na quiaajmeiⁿꞌ oo jaaweeꞌ na qui na cwiitsjoom hasta na ñequiee na matmaaⁿ nmeiⁿꞌ xjeⁿ na mayuuꞌcheⁿ na jmeiⁿꞌ mantꞌiaaꞌ ñequioomꞌ sa̱a̱ mati jeꞌ masteitiu chaꞌxjeⁿ na chaꞌtso joo, chaꞌtso njoom, chaꞌtso ntꞌomcheⁿ ndyuaa cweꞌ matsjo̱ya ñꞌoommeiiⁿñe ticaljeiya chiuwaa laxmaⁿ ntꞌomcheⁿ ndyuaa sa̱a̱ ndyuaa tsjoom jâ waa chaꞌ na ñequiee ndiiꞌ na cwichuiiꞌ chiuuwaa na jaawiteiⁿ oo jaawijmeiⁿꞌ naquiiꞌ ndyuaa tsjoomyâ waa cwii tiempo na mayuuꞌcheⁿ na cwilꞌuuyâ na jmeiⁿꞌ joꞌ chaꞌ na chiꞌ mayo chaꞌ na chi abri nmeiⁿꞌ ndiꞌ na mayuuꞌ na jmeiⁿꞌ machꞌeenaꞌ ndoꞌ jaawindyooꞌ na nncueeꞌ chiꞌ juniomꞌ jeꞌ joꞌ luaꞌ oo julioꞌ nmeiⁿꞌ ndiꞌ na jnda̱ mannaⁿnaꞌ na nncuaꞌ. Neiⁿncooꞌ na nncweꞌntyjo̱ tiempowaañe ee wjaacaanaꞌ cwii ndyee cwii ñequiee oo hasta cwii ꞌom chiꞌ na ñenquiiꞌcheⁿ na nncuaꞌ quiawaa quia na ya cwiwaꞌ ticwii tmaaⁿ na nntꞌiaꞌ na nncuaꞌ ndoꞌ jndeii cwiwaꞌ joꞌ nmeiⁿꞌ chiꞌ na ncueesuaꞌ cwilajndyuuyâ sa̱a̱ mati nnom na nncjaandyue jeꞌ ndiꞌmeiiⁿñe na cwiwaꞌ quiajoꞌ mati nncweꞌntyjo̱naꞌ chiꞌ na cweꞌ teiiⁿñe chiꞌ na taꞌnaⁿ yuu cweꞌ cwiwaꞌ sa̱a̱ machꞌeenaꞌ na teiⁿ joꞌ chaꞌxjeⁿ na chiꞌ noviembre ndoꞌ chiꞌ diciembre joonaꞌ we ndiꞌmeiiⁿñe mayuuꞌ na cweꞌ teiⁿto machꞌeenaꞌ quia na cwitsjoom ndoꞌ quia na teijaaⁿ neinⁿcooꞌ teiiⁿñe na ntyjii tsꞌaⁿ ya nntsoo tsꞌaⁿ, ya nncwajndye tsꞌaⁿ sa̱a̱ joꞌ cweꞌjndaaꞌ tiempowaañe nncꞌo̱o̱ⁿ chiꞌ enero jeꞌ na wjaanaꞌ hasta chiꞌ abri nmeiⁿꞌ tiempo yuu na meiiⁿ nchii na teiⁿ ndoꞌ meiiⁿ nchii na jmeiⁿꞌ xeⁿ nchii ñequiiꞌncheⁿ na cweꞌ xcweyandyo̱ luaaꞌwaa na tjachuiiꞌ ndyuaa na mꞌaaⁿyâ tjachuiiꞌ cwii cwii tiempo na machꞌeenaꞌ na teiⁿ, tiempo na jmeiⁿꞌ, tiempo na cweꞌ xcweyandyo̱ ndoꞌ tiempo na cwiwaꞌ.